Le tele ndraiky izy izy kara hoe kara hoe telefôna reny na tablety regny fa izy maventy be, aveke amizay izy misy prizy, aveke izy tsy maintsy miaraka amy telecommande, izy koa ke fa izy kôfa handefa izy igny misy tany misy tirena amle telecommandy, igny amizay izy mande ma- izy kôfa mande izy misy sary de misy feo de antegna mizaha hoe ino le raha tiantegna alefa aminazy.